Mua më përqejën embëlsirët, më përqejën kanolli, a sfinça, gjithë a pastiçeria siçilljane, më përqejën brumit me milanisën, më përqejën sfinçuni, a pizza siçilljane, a porchetta siçilljane me derrin i zi di i Nebrodi, janë shumë shumë.